Ya fanantanjahategna tegna tiagny olo amignay mizaha izy ,voalohagny ma lo baoligny ka fa misy baoligny olo jiaby efa soa ma re ka hande hijery baoligna amin'gna terrain managno zegny ka moringy, moringy tegna <hesitation> ankafizigny olo amignay agny mizaha izy.